So ni mi heɓaay dama nyamki hirande e goɗɗo taagu mawɗo hande, un Muhammadu Buhari, ardiɗo leydi Najeriya mo naane. Ngam mi yiɗimo, bo e wodi ko mi yiɗi mi wiyaamo to min kawti.